Este y yä'ki äj yomo'i este preparatzäkpa wik'ku' puro aceiteji'knhtumä por que mantega nta'ntät nkä' nta'tät nku nta'ntät nku'tpa, puro aceite jet'pi'k preparatzäkpa arroz, preparatzäkpa sopa, preparatzäkpa säk se'te, preparatzäkpa tomate se'te, preparatzäkpa este hay vece kyojtapya niwi je tomate ja'ku mas ompapujtu, jete preparatzäkpa todo sis cuando syunu cuando syunpa'äk jyuyä kasyi', jete sye'tpa aceitekä'mä, jete mas ompa putpa pues jet'tyät mas wi'kpa y e todo de tipo de äää de se'tupä puro aceite'knhtumä.